انا ديما كنوصل قبل صحابي حيت كيعجبني نوصل في الوقت ولا قبل الوقت باش ما نخليش الناس يتسناو فيا هذه واحده من العادات اللي كتخليني نحس بالمسؤليه والاحترام. الوقت ديالي وديال الناس